फ्रांस के पाक शैली कुछ ये प्रकार है। फ्रांस के व्यंजन अपन समृद्ध स्वाद सावधानीपूर्वक तैयारी अउ। सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति के खातिर जाने जाथे। फ्रेंच व्यंजन म ताजा सामग्री जड़ी बूटी अउ मसाले के उपयोग करे। जात हावय फ्रेंच व्यंजन म अक्सर शराब पनीर। जैतून के तेल अउ मौसमी सब्जी सामिल हावयं।